அடடா, மன்னிக்கவும்! நான் தற்செயலாக அந்தக் கண்ணாடியை உடைத்துவிட்டேன். இதை நான் சுத்தம் செய்யட்டும், அதை உங்களுக்காக மாற்றுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நீங்கள் கண்ணாடியை உடைத்தீர்கள் அது விபத்து என்று தெளிவாகக் கூறுங்கள். உங்கள் வருத்தத்தை தெரிவிக்கவும் உடைந்த கண்ணாடியை உடனடியாக சுத்தம் செய்து, எல்லாம் சரியாக உள்ளதா. உடைந்த கண்ணாடியால் யாரேனும் காயம் அடைந்தார்களா என்று சோதிக்கவும்."உனக்கு இன்னொரு பானம் தரவா. உடைந்த கண்ணாடி ஒரு குடிநீர் கண்ணாடி மற்றும் நீங்கள் இன்னும் மேஜையில் இருந்தால்.